so wutu ino mane nanga womomikino an kia gorahe waw parisosi ange toraba kan ena ma waktu meiya wutu ino ange tongraba ngotamare kan mane faja bukan so wa parisi nanga gintara boloto.